मैं वाद्य यंत्र बजौण से अच्छू गीत लगौण ज्यादा पसंद करोलु। किले कि मैते बचपन से गीत लगौणों शौक चि और मौन बड़ा बड़ा मंचूं पर अच्छी अच्छी प्रस्तुति दीन्यीं छिन। गीत लगै ते और ल्वोखूंन काफी ताली भी मारिन छे जबार मैं गीत लगौंद छो। त अभि भि मेते गीत गाण ज्यादा पसंद चि, मैं वाद्य यंत्र दुसरि बात या चि मंच पर वाद्य यंत्र वला पैथर रौंदन और एथर रौंद गीत लगौंण वलु। ज्वो सामणि बैठ्यीं विशाल जनता कु मनोरंजन करद। त जेसे क्या व्हंद लोग अच्छी तरीका से जाण द्योंदन, कि भाई यो एक भौत बढ़िया गितार चि। त मेते गीत लगौंण ज्यादा पसंद चि।